ग प्लम्बरऊ रंगतोक। नमस्ते, आंग सिंको ती लीक हाचो दू। सिकोस ती बैरिंग बदो दू आंग किचन चेई खराब हाचो दू। जू अबोलिस साफ लानो। आंगू जू मरम्मतऊ आवश्यकता दू। क्या कि जू पंग ठीक लानतोई? ग किनजू हजू ठीक लानो धन्यवाद रिंगतोक।